إذا كنت نقري في كلاسة وكانوا التلاميذ التاوعي ماهومش منتبهين ليا، نحاول ن-نلفت الانتباهات نتاعهم، بأنني ن-نضرب <hesitation> الصبورة ونضرب الطابلة، ولا ندير صوت مرتفع حتان ينتبهوا ليا. وكي ينتبهوا ليا <hesitation> نحكيلهم كش حكاية فيها عبرة، وفيها طرفة، باه نعاود ن-نلفت الانتباه تاعهم ونكمل في الدرس التاعي.